Lamba fisiky, gny karazan'akanjo. Misy gny short, indesy mivoaky mandeha andriaky amy andro mafana na antanana na matory. Misy gny pataloha, matetiky indesy miasa na mivoaky mba amy toera mihaja na mamonjy fety na manahaky anizay. Gny jeans sy ny tariny zay. Misy koa gny t-shirt, findesy amy andro tsotsa, andro mafana, isikina regny. Misy avao koa gny polo, indesy kokoa amy gny ampesana na misy misy mba raha fetifety atrehy. Misy avao koa gny costard findesy amy fety amy fety sy ny tariny. Misy gny tricot findesy amy andro manara. Ah Da zay sy zay aby aloha gny fisiky misy.